Enok enam nsop, nsop ekan-na esuk nsee o-kim-o-ki. Nsop ekinna esuk nfo, nfo yi-abonche nsop okanna osuk echi eja, nsop ekanna esuk nfo nsop ah-nyi ekanna esuk kpe-jen-kpe-jen eken-na esuk abhi ma ekima eyim-edim, nsop ekin-na esuk nfo enung erie nsop ekin-na esuk kpe jen-jen, ekin-na esuk nfo biji erie, nsop ekina-eyoma-ayip.